كنت أتمني اكون بتكلم ألماني، لأن الألماني بيفتح مجالات شغل كبيره جدا وقليل اللي بيتكلم ألماني فبالتالي فرص العمل بتبقي كبيره حتي لو اشتغلت في بلدك من بلدك هنا بتستغل اللغه ان انت بتقبض مرتب عالي لان المتحدثين بيها صليلين والمطلوب منها كتير، لان ألمانيا متطلبه دايما لناس جديده.